Se nanainy nyo te kakaa na, kakaa na nyo fakats to, ee, naa ronyo ei? Nyo naa rou ratsiu ge naa rou naaman <noise> fakats nom to manyo, nyo ma naa tsom ratsiu, nyo nom to aumoum <noise> nyo naa <noise> to ratsiu. Nyo taan naa taan naa, nyo sab to sen na nau. Nau tovei, ka na parak ana parak faarof tsun. Nyo nom to aumoum, nyo tek to na nau. Nyo tek, na tek na tek, tek fakap to, nyo kitskits to fo nau, kitskits fakap, nyo iinyiu to nyo iinyu to, nyo pas to sen na nyiun. Pas sen na nyiun, fakap nyo naa mito, nyo teteis to ya. Nyo jiu to, nyo te ainy, ainy fakap bus. Nyo nom to na pareits. Nyo nom a pareits, nyo te govets bus ka nau taan fatabin bbus mee fan, fakap, nyo nai sisiuf to, sisiuf, sisiuf fakap ferera fiisen men fo guei, tabin mee numaa, kakaa varik <noise> nuaf bus, ruak en voiny bus, naa to nyo nai goros to.